Ту ҳамеша дар лаҳзаҳои душворам дар паҳлуям будӣ. Ман чунин дастгириро ҳаргиз фаромӯш намекунам. Шояд зиндагӣ бо ман сахт бошад, вале бо ту он осонтар мешавад. Ман шодам, ки туро дорам. Ташаккур, ки ҳастӣ. Ту барои ман хеле азизӣ. Ман туро ҳурмат мекунам.